Ca be pani-pani cici gwan, khin ndukuɓa, yandi ghi ya U’ma ndukuɓa caba sai wa hala ʒuwai, wu dira marɗai ɗin wu Puc’au, wu shuwuya ca musiɗai ko lhiƙyana wu Puc’au wu hala <hesitation> ko kanwai yawwa wu puc’au saboda ca tigha c’anc’a masi, cani lhiƙyan ko kanwai to wa bi ba wu fakhiya wu hadiya wu fakhi wu yaghililtha, wu yagyililtha, ko wu yikutiltha wu yikutiltha sai wa biya ʒuwi wa Vya ɗi ghanʒa sai wu yukutuʒa, wu yukutuʒa, wu yikutuza, sai wu biya mura eta <hesitation> niya ʒuwai niya miya ɗin ba wu haɗi lthin caba ndukuɓa be’e khin gaC’uwa C’uwa, Ga C’uwa C’uwa cici muna ma Vya lthi ʒuwayu ma vya lthi fiyayu a’a cici ma U’muʒi be we gu furagada, daga wa P’u tu kalwai bawu P’i nu barkwanuna to khin cici ba wa u'muza to ga C’uwa C’u be’e to lthinana’a ya ra'ana'a da ya baya Laya ɓayau, amma, ma pinyusin gwamanaa ɗi ma kuʒi ai murkiwini be gyima, maʒa halayan ghi musidai. Ya hal ghi musiɗai, ba ya fakhi ya U’mi wu ndukuɓa, kaman irin hyinana’a hina ga laya ndaka khi katu, khin wi ya Vya lthi Sigyi ɗahyi, ya Vya lthi Sigyi ɗahi haba waji gu ƙhimu wana ba wu khiyi wu t’ayi ɗi Vinawi sai wa kuʒa dashani ɗi Vinawi wa laya wa citi diyuni bu wa cini ta raa umm-umm to lthinani ya raa yaba yan tahiyi wu ma sini tin tiful ghuma, tsakarai kakawai tsakarai kakawai, har ma ma U’ma bukiza, bukiʒi ga wi ma U’ma, ma tara subana di-ni nguwi cina fakai, ni nguwi ci, ni yuuwi ci ya fakau, ai nunu ya taa tsakarai kaman ni ɗani be’e, yu ɗa kan malvuna ya taa tsakari kan malvuna, to khin wani khin Sarki saurina nahin ɗin hin ndaka fakau, sai yu cahin ghi tsagi, to tsakari ci’i dusina tsakarau Sai yu bihin, ya bihun ba hun taya, wuyan har ya pula kurdina, wa bu ba wa u’ma wi wali wi kwa ghumuni ca ɗi’i taghi ya raʒawi’i, ya raʒa tahi tsakarai, to khin dan dokan gwan khin Likitana ba ya nawu wa tsiga keman wagha Sinau, sai ya gaba bugawi Va wu kuza p’iyatunu, yu ndaka ghi ɓiyawi har dinnan te tu umau. Tom tsakarai khin kakawai caba wi ma sini ltha har wa kuʒi t’imi wi ya t’ima ti zaki zakin Warji ko don suya <hesitation> kakawi c'i’ita ce suya a dan bamu muma mu dan taba to kakawi be’e.